Nijool ilobul yara buparé. Buparé baan irégmé nicaméné pépé; gajuho gatintiiŋ; gajuho gatintiiŋ. Ēli asiil arok go injé bégakano gajuho gatintiiŋ; go goomé nang upurul bu gupali gafaan nujugo. Gurok amañéén napulo umma apulomé gajuho do gamañénay.